Albatta lotareyada yutgan summaning katta miqdorini ota-onamga beraman. Va qolgan qismini summaga qarab turli xil harajatlarga ishlataman. Moshina olish yoki uy olish yoki oddiy kichkina harajatlarga.